د اقلیم بدلون څاروي یا حیوانات د نابودی سره مخ کوي، ځکه داسي حیوانات چې په میلیونونه کلونو یې <hesitation> په نړۍ کې ژوند کړی دی، یو دم هوا پر بدله سي نو دوي نسي کولای چې ځپل ځانونه د هغه هوا سره یا د هغه اقلم سره عیار کړي. په همدې اساس دوي د همیشه لپاره د منځه ځي. نو د اقلیم بدلون د دوي لپاره ډيره غټه فاجعه ده.